Shanba kuni haqida o'ylasam, men dam olish kuni va sevimli mashg'ulotlarga ajratilgan vaqtlarni tasavvur qilaman. U oila va do'stlar bilan o'tkazilgan vaqtni bildiradi deb o'ylayman. Undan tashqari, bu kun yaxshi imkoniyatlar kuni hisoblanadi deb ham o'ylayman.